Ah raha ohatra hoe zao le mpamboly mandritra ny main-tany iny a de fomba ataoko a ezahiko tondrahina matetiky voliko a <hesitation> na ataoko amin'ny malokaloka de miezaka zaho manara maso anjareo a sody misy malazo a na karaha an'zany zany angambany.